الحكومات لازم توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. الاقتصاد مهم باش الناس تعيش مرتاحة، لكن من غير بيئة نقية وصحية، المستقبل متاعنا في خطر. الأولوية لازم تكون للتوازن بين الاثنين.